ba sɛrojua vruru mibin o ma ani no do'onu a'o bɛ zun oro a juanɛ we vun hɛ oyi va ho vilagirɛ va vio'oza ba vio'oza um ba tu'a ro sinizo sinizo lo lapin lo a juanɛ puna lo yi famu'a lo yi ma oro ba'a bwe mi lo bu'a mi yɛrɛ na a womi te oro nunɛ yɛrɛ o bɛ lo a ju a wo mite oro lo bɛ'a juanɛ yɛrɛ we vun don lo we bimi te buru'buru oro subwe zo lo sinizo we webun um vio'ozo we webun ba ɲubeza <hesitation> tua yan mibini a cɛ mi te ni vɛwe na o yɛrɛ mi zun oro lo ma bun besosi lowɛ o yan iro oma dɛ mu lɛ baro lo lo kamele'on ho a juanɛ uma'ara ho a juanɛ yan lo we se sunu pɛ culɛru lo we se sunu pɛ culɛru don to jua pɛ ma mi bio lo we sɛra mi te ba nicoza na um suwa bɛ mina a mi cɛba jua pɛ ma mi fɛrɛ nɛ lo we we yirawe a jua a ba bɛ ji mimi a cɛ